दोर हमरे हम्मर घरके सुरक्षाक तेहना बनैले रेहति । दोरमे ताला एक सुरक्षा कवचके रुपमे काम करता जेहका काम हे घरमे रहल हम्मर समान चोरभरिन ति बचैना आउर चोरभरिनति अनावश्यक रुपमे रोक लगैना हे । चोरि रुकना हे <noise> चोरके समस्या ओहके दुर करना हे काहिककि ताला लगैबो तौ चोरभर हम्मर घरमे चोरि नाइ करेसिकतियाँ । पेलपैंठाके काम नाइ करसिकत हैं आउर हम्मर समान आउर हम्मर घर सुरक्षित होइ सकत हे ।